Gh'é de scarpe ciù adatte pe camminâ normalmente, ò pe fâ do spòrt, e gh'é de scarpe ciù adatte pe sciortî magara de seia. De scarpe ciù elegante, dimmoghe. E dapeu gh'é de scarpe che van ben squæxi pe tutti-pe tutti i ambiti, ò pe-a ciù parte di ambiti. Coscì con un pâ ti væ-ti væ da tutte e parte e no ti stæ à fâte di problemi.